Unam sé ámi mmá ñkana adé ebod, ñtaák ami mmañá ebod ñkana, mme mmá ebod ñkan enañ, mmá ebod ñkan unèn, ñták amañá ebod ñkaná adé, umutém ebod, ebod is'íyieñe ufik, ísi ñwañaké nt'unen. Unen aridegé ataa agwo s'íkan mkpó itèm átém asé ñwaña, so ñtak ami ñní mágá unen ádedé. Anamañmpkó íba, ñnukò mmá enañ, ñtak anníí mágá enañ adé ke awòk enañ adé mkpim'ekom ke afo aróñ mpkó se aróróñ, is'ímómóké mkpó, bot amadé ebod akò akpekámá ebod, akpedé agwo aseké atém mkpó, akpé kámá ebod atem pepesoup, etok mkpó sefo álád asin ányiè ínem, ñtak ami ñnseke mmá ebod áadedé.